Ko allah arti windi fe'an do doole ko ayidi ko ayida fe'an seini woodi ko awawata wadugo ngam to hunde man wari a anda no hoyintama malla a anda no atokkirta be mai doole on to allah arti windi do doole dum wada.